Agnisan'ny r- agnisan'ny raha tsara ny misakafo fôgna zagny ilagna fitandremagna koa satria izy koa diso tafahoatra le fihinananao ananjy mety hiteraka aretigna izy na hoe mety hiteraka voka-dratsy amin'ny vatagn'olombelogno.